دا نوي کال يا نوروز يا د بزګر ملي لمانځل خلکو په روخي مثبت اغېزه کوي او پياوړي کوي يي

که مرګ نه وای، د ژوند ارزشت به ډېر بې رنګه، بې خونده وای. د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره به مخ وای. موژ د مرګ یو، او مرګ د زموژ دی. هغه څوک چې ايمان تېر کړي او ومري، ډېر به شه وي.

د جمعې مبارکه ورځ ډیره بهترینه او غوره ورځ ده ځکه په دغه ورځ کې خلک د جمعې د لمانځه لپاره آماده کې نیسي عبادتونه کوي او بیا وروسته د جمعې لمانځه ته ځي او خپل مخکیني کارونه پريږدي که دوکانداري وي هر څه وي او د جمعې لمانځه ته ځي چې د جمعې مبارک لمونځ يې ادا کړ بیا وروسته خپل دوکانداریو کارونو او خپلو کورنیو ته راځي

په ټولنه کې د ګاونډیتوب حقونه ډېر مهم دي. یو ښه ګاونډی باید د خپل همسایه پوښتنه وکړي، د خپل همسایه سره په نیکو الفاظو او ورین تندي وچلېږي، او که غریب وي، د هغه پوښتنه وکړي. څه چې په خپلو کور کې بچیانو ته راوړي او پخوي یې، د ګاونډي باید پوښتنه وکړي چې ده څه پاخه کړي، نه دي یې پاخه کړي. او د ګاونډي ستونزو او مشکلاتو ته باید سړی وګوري، او ګاونډی باید ستا د اخلاقو، ستا د ذهن او ستا د فکر او ستا د ښې کړنې څخه متاثره شي. د ګاونډي سره باید په نرمه لهجه او په ښه سلوک سره خبرې، او په ښه اخلاق ورسره بحث او مجلس وشي.

افغانستان تاریخ چې دی، لرغونی دی. افغانستان تقریبا پنځه زره کلن تاریخ لري. افغانستان د نړۍ د هغه هېوادونو له جملې څخه دی چې ساری نه لري. افغانستان تاريخي هېواد دی.

تاسي يادونه کړې ده کله چي تاسي اسمان ته ګورئ او ستوري ځلېږي کوم فکرونه مو په ذهن کي راګرځي خبره دا ده چي دغه ټوله نړۍ ټول مخلوقات الله ج پيدا کړي دي کوم وخت چي موږ اسمان ته ګورو او په اسمان کي ستوري ځلېږي نو بېل خوند لري نو موږ ته داسي فکرونه درېږي چي د پروردګار څونه ښه او بهترين نظام دی چي هري برخي ته يې موږ ګورو که يې غرونو ته ګورو که يې اسمان ته ګورو او که مځکو ته ګورو انسانانو دا ټولو مخلوقاتو ته ګورو داسي فکر راته درېږي چي دا د پروردګار نظام دی او پروردګار پخپل نظام او مخلوقاتو ښه پوهېږي چي څوک څه کوي څوک نه کوي

۴. تعليم د هر انسان لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې د علم په وسيله کولی شو خپل ژوند روښانه او راتلونکی ښه جوړ کړو.